Gne teleskaopy zashy da karaza gn'akoa maso lavitry io izy, eo gn'haniny e fangala sary io f'izy e raha <hesitation> itenao aminazy zashy da lavilavitry be, da koa zakabe da koa marikitry ao ampototrogn'amignao eo io raha io.